A iya punna <hesitation> hewanga iya nu mantanga ri anu to ri <hesitation> erea lohe bangsa anu-bangsa <hesitation> apasse arenna <hesitation> doang inj-njo <hesitation> kombeng <hesitation> apasse arenna <hesitation> kalomang, injo kalomanga mantang riek to i injo ri erea riek pole <hesitation> punna anu <hesitation> ulara <hesitation> injo mantang to injo ri erea ngisse to i ri ere injo a nganu mantang <hesitation> rike rikua anu apasse-apasse injo arenna e <hesitation> buaya buaja injo <hesitation> mantang to di erea injo <hesitation> injo punna buaya <hesitation> apalagi punna buaya-buaya anu <hesitation> ri erea ntalah nu mannyangi ji ri itte iya mingka punna ambani-bani ki iya hu anreja nakua iya <hesitation> a i punna langsung jako na tingkahung na kikki na kanre ki iya tala ri itteki langsungki mate jari punna anu iya ulara, ulara-ulara erea intu bahaya todo, apalagi punna <hesitation> ri tamparanga injo ulara iya punna nu ri tamparanga a iya nu nakua taua nu talang ganna pi <hesitation> tallu ingka nu mate mako, ka injo ularayya nu kancang anunna kancang apasse arenna racungna jari ba-bahaya intu Riek to ri kua anu apasse arenna <hesitation> <hesitation> anu padalle injo padalle a <hesitation> rahaa to ri erea injo ka injo padale a <hesitation> juku' todo <hesitation> na kanre todo juku' na kanre todo, <hesitation> apapi pole <hesitation> tumpanga <hesitation> tumpanga intu raha todo ka anak na punna akbajao intu <hesitation> tumpanga pasti raha ri erea akbajao <hesitation> iyanjo jari lohe punna anu iya punna anu tallasa raha ri erea